<hesitation> kuaka'in nuu kuentu ñuu ñuu <hesitation> tyoñuu ñachito va'i sutyi <hesitation> nduu‑iñi <hesitation> takɨ́vɨ takɨ́vɨ ichiyo ñiyɨvɨ <hesitation> ñuu tyoñuu yukuan kuu ñuu ñuu ka'nu takɨ́vɨ yukuan nañi‑chi <hesitation> pueblo viejo tyi ñuu ñuu cha'nu kuu‑chi ñuu cha'nu kuu‑chi ta nañi‑chi ka'an‑chi pueblo viejo chii‑chi vityin <hesitation> xi'na‑ka yukuan ichiyo ñiyɨvɨ takɨ́vɨ katyi <hesitation> katyi ñiyɨvɨ cha'nu yu'u ñachité randyi'i kui sutyi ñɨvɨ cha'nu ka'an tyi xi'na‑ka yukuan ichiyo‑chi ta ichiyo iin tasu iin tasu ka'nu cha kua'a kuu minuu <hesitation> cha kua'a kuu minu tɨñera iyo nuu uu kuiya, uñi kuiya kuu‑tɨ ka'an ka'an suti ta chite lo'o historia ta <hesitation> nasa'a‑chi takɨ́vɨ tyi maa tichi ve'e maa tichi ve'e yɨ'ɨ‑chi yɨ'ɨ‑chi ta <hesitation> iin kuaa kua'an‑chi kuakatɨ‑chi kuatyatya‑chi <hesitation> ndiso‑chi minuu <hesitation> kanastu xiñi‑chi xiñi‑chi tyi ñaku kaña‑chi tave'e‑chi ku'un‑chi yuku'ú o kukutyi‑chi tyi ndukunu‑tɨ ta chiso‑tɨ ñiyɨvɨ takɨ́vɨ. Kɨtɨ ka'nu kuu‑tɨ tyi ndoyo‑tɨ nuu ñiyɨvɨ cha'nu nuu randyi'i nuu <hesitation> katyi ñɨvɨ cha'nu <hesitation> ta nduu loko iñi iñi <hesitation> nuu historia van ta ka'i ka'i nuu ndyaa‑ndi sa'a‑ndi grabar iya <hesitation> tyi takɨ́vɨ kua'a xaan‑chi ichiyo ta indɨ'ɨ‑chi ichinu inañaña uta'an‑chi ñuu ixtayutla ya ta indoo tuku uta'an‑ka maa ñɨvɨ ña‑kuu‑ñi kunu ñɨvɨ ña‑iyu'u ñiyɨvɨ <hesitation> kuu ñɨvɨ indoo ñuu pueblo viejo van in tandɨ'ɨ‑ra tyi kua'an‑ra ndya ñuu chatutya <hesitation> kua'an‑ra iyo‑ra yukuan iyo minu ñiyɨvɨ familiar ndya ndye'e ta ndya ndyakuan tyi iyo‑chi inakoto ta'an‑ka o iso iso vachi maa ma raza‑chi tyi ñɨvɨ cha'nu‑ka kuu‑chi ta <hesitation> ra‑iya'a kua'an kua'an ndyaa‑ra ndya chatutya ndyakuan indoo‑ra ndyakuan chikó ñisɨ'ɨ‑ra ichikó tandɨ'ɨ o tandɨ'ɨ familia‑ra kua'an‑ra ta uta'an‑ra tyi ichindya‑ra <hesitation> nuu ka'an‑chi tya'a ve'e ñu'un ityi yuku tyayù ichindya uu ta'an‑ra ichi sa'a‑ra ve'e ñu'un‑ra isa'a‑ra tandɨ'ɨ ta iso kaa ñanduu iñi‑ra <hesitation> ta kaa nundya‑ra tuku ta <hesitation> kuanu'u‑ra tandɨ'ɨ‑ra ndya chatutya ndyakuan kua'an‑ra vityin tyi cha'a‑ñika ve'e ñu'un‑ra ndyaa ka'an‑chi ta. <hesitation> Ichínu‑ra kua'an‑ra vatyi kɨtɨ xaan van tyi ka'nu loko‑tɨ ta na isa'a ñiyɨvɨ ii ii <hesitation> iku listu‑chi tyi induku‑chi ku'va ka'ñi‑chi chii‑tɨ ichatyaa‑chi venenu yu'u‑tɨ ña‑chachi‑tɨ venenu ka'an‑chi ta <hesitation> takɨ́vɨ ñatu tuchii ñatu pistola, ñatu ña'ñi cha xaan tukúchi nañi <hesitation> minuu cha sava'a‑chi chi'in chi'in yutun chi'in sava'a‑chi ta tya‑chi yo'o xiu ta tyi'i‑chi nuu tukúchi tichi, takuan ka'a maa ñɨvɨ indyu <hesitation> tyi nuu tukuchi chi'i tukúchi van ichaka'ñi iin ra‑chaka'ñi chii‑tɨ sutyi ndya yu'u yavi‑tɨ ichindyaa‑ra <hesitation> iyɨ'ɨ xe'e‑ra chi suu‑ñi chi'in nuu nuu tyika jan o minu na‑chuku ma isa'a‑ra ta iin mañi'i‑tɨ chii‑ra ta sandoo‑ra lo'o <noise> ta iin kɨ'ɨ yu'u tuchii‑ra ta icha'ñi‑ra chii‑tɨ ka yukuan ta ikuu indoo ma <hesitation> indoo maa ñiyɨvɨ takuan‑ñi‑ka indɨ'ɨ‑tɨ ndɨ‑kaa lee‑tɨ ndɨ‑kaa icha'ñi‑ra tyi kua'a xaan ñiyɨvɨ ikichi keen‑tɨ <hesitation> yɨ'ɨ yu'u yavi‑tɨ ka'an ka'an ñiyɨvɨ cha'nu takɨ́vɨ chiñi so'o‑ke ta iin <noise> yukuan sutyi yu'i takɨ́vɨ chiñi so'i ka'an suti ka'an ma'i tyi ñɨvɨ cha'nu kuu‑chi ta ta chitoka‑chi. <hesitation> Nda tu'un va ta iyo‑ka ra‑tyoñuu ya ta kua'an‑ra ityi chatutya van vityin cha‑kuu uñi kuiya ikichi ra‑chatutya ñuu ta ka'an‑ra ka'an‑ra tyi mai ra‑ñuu pueblo viejo ikuu suti ikuu ma'i ka'an‑ra ikaña‑ra yuve'e tyiñu cha'nu <noise> ta kicha'a saña'a‑ra nuu ichindya <hesitation> ve'e ñu'un‑ra saña'a nda'añi‑ka‑ra nuu chindya ve'e ñu'un‑ra ta ndya‑ndi chi'in‑ra ka'an‑ndi ai ta naku ñakuñi‑ka‑ndo ndichi‑ndo ñakuu‑ka ndichi‑ndi tyi cha‑iyo ve'e‑ndi iyo se'e‑ndi iyo takuan ka'an ma'a‑ndi takuan ka'an sutu‑ndi katyi tuku ra‑van su nuu ra‑cha'nu de cincuenta de setenta año kuu‑ra ta kua'an‑ra ka'an‑ra takuan nuu‑ndi ta yukuan ndu‑iñi lo'o <hesitation> historia pueblo viejo.